حصل ومش عارفه افتح الموبايل بتاعتي ومش عارفه هصلح الموضوع ازاي هو حصلت معايا قبل كدا ان انا نسيت الرقم السري الليرهدخل بيه عشان افتح الموبايل نسيته خالص وقعدت فتره نسياه ومش عارفه ارجعه بس في الاخر الحمدلله افتكرته لوحدي وفتحت الموبايل عادي بس لو حصلت معايا الموقف دا ممكن اوديه لحد يصلحه يشوف ايه العيب دخل فيه ميه حصل فيه حاجهوقع مثلا حتي انا ناسيه الرقم السري فيعملي اعادة ضبط تاني عشان اعرف افتحه فساعتها هوديه لحد متخصص